गंजिल्मुस आपल्या साठी मुसंक जेवणं कोण आहे ते। कळवपाक वेगळच भाष उजाड करता जे गंजिल्मुसक। जेवणं मेळटा तो घरा येवून एक नाच करून ताचेआ। वांगडेंक कॉलिट करता हे आ नाचनं झगले नाच म्हणतात। गंजिल्मुस हलून आणि गुणगुणून हो नाच नाचता तो कसो। नाचता आणि कितला वेळ नाचता हाचें वळीआं। तंकां जेवणं कोण आहे कितल्या पोईस आहे। आणि कितल्या रुचिक आहे हें कळोन येता।